باش تحدد تريكو لازم تحط التريكو فوق الطابلة، تدخل لحديد في التريسيتي، و تبدا تحط لحديد في التريكو هذاك و تحركو بشوية بشوية بشوية بشوية بشوية حتى تحددو كامل و تطويه و تجمعو.